Bang ti'i sa katudua'ni matoutoan ya'e katulu a'mi muka guna bangti'i ne'tu matorong natorong sitou karna ni'tu pasimpangan ta doid ka'papa pinjangan ta doid sata metatalos kepunya'an wodoid ta'da yawes kitani nyang medabang ta'ang ni'tu nampo'malini tu sakode momukawa'ei sesurai dengan uh persetujuan bang makawiyange ramu'u waktu ko satu bulan kapa dua bulan sakodei mukawayer berarti kosabangkang na'agunami'tu na'diami-yami'tu wiya'bang jadi sama pinjam doid bia bang ti' nang'u cacacan- nu'tu pinu ya'mu piarapuluh juta umpamanya spuluh juta umpamuriwudi'tu umpanya seblas juta tiap bulan jadi bangti ma'untung rumae stotu tan juga sakodowi <noise> mokabayar su'sa sitou akape wi'tu